Ae awawan a vod'ena rayuwama, awawan bo avonna rayuwama. To ngeedam ma voɗe an'on to vonnake ma an'on ngam walamo vod'entama ɗiɗi bo nii du'ama ɗon vod'ena rayuwa ngam ko'ayiɗe pat to'a waɗe du'a hado Allah vallete